Sebenarnya ore to katakon ko ore nguntu, pei kapuna, kapuna sep ore kikiane utiara undamen masi matey, ore tera te kapuna ore sia, ore sia. Tonto sempruane ngo ngo, ngo ya' ore nyongne metire namiya' nyong to, wi one kapuna tan ore sia to katakuan suma ise mangiki wu tere sinuntik teto katakoan itu